Ko mo maɓɓiti maɓɓirga ngam mo tawi ɗate tati, gotal yaraimo duuɓi temede (hundred years) yeeso, gotal duuɓi temedde(hundred) ɓaawo, gotal bo nastinaimo lesdi aliens.